يمكن ان نقول ان ثقافة الولايات المتحدة الامريكية ثقافة عريقة رغم كونها دولة جديدة لأنها تحتوي على عدة جنسيات و عدة أشخاص من أصول مختلفة مايجعلها ثقافة غنية.